Piyoda kesib o’tishi uchun eng kerak bo’ladigan ozuqa vositalarini suv va bir nechta poyafzal va ikkita uchta kiyimlarimni olib olgan bo’lardim. Va eng asosiysi pulni ko’proq qilib jamlab olgan bo’lardim. Va bir nechta davlarda o’tadigan valyutalarni o’zim bilan birga almashlab olgan bo’lardim.